Gne tômôbilo vaovao zany e ataosika eo amin'ny zato tapitrisa eo, eo eo, laha ohatry ka efa niasa izy moa zany normal moramora ataosika eo amin'ny dima-polo tapitrisa eo misy sasany mahazo telopolo arakaraky gn'asarany.